Indiani sagale birri kabd butterchiken yedeni ishin suni ta lukuat tomato faa midasen iyo aneni iyo kitungua amine pilipili itbuusen chiken ticker masalat jira masala dosat jira kormat jira iyoo vidaloo jira korma sun <hesitation> maeden won faa midasen kaka teper faa midasen tuninen <hesitation> mayeden ta masala dosane viazi faa kabdi